<noise> Iyamto hewan to jo laut <hesitation> selain bete, bungkang, <hesitation> gurita, bongko, biri-biri, asu laut, nyarang laut, ula laut, tokko tokko laut, bintang laut, bulu bayi, <hesitation> taripang, <hesitation> anu, <hesitation> ekejo jusalu, <hesitation> buaja, <hesitation> bongko salu, <hesitation> karaka salu, deng uka, ula wai, den <hesitation> kura-kura. <hesitation>